Dandee hiitoo dandee yani shimpirefa hiito inin maana shimpire hiitane inin qolinen yani qol hin qaba amotu yani in won ak shimpirea sagale shimpire nyaat kas hin nyaatu. won shimpire midasit inin dib yede hinmidasu duub dandee shimpirean ak shimpirean qabetanu inin binesum dibit qabetani.